پانتاں نوں آئرن کرنے لئی یہ قدم کیے جا سکتے ہن۔ اک سطحی جگہ تے آئرن بورڈ رکھو یقینی بناؤ کی تو۔ پھر آئرن پانی نال بھرا ہویا اے۔ جو تُسی سسٹم ورت رہے ہو اتے کپڑے دے روپ وِچ سیٹ تاپمان دے سیٹ اے۔ <hesitation> پانتاں دی جانچ کرو، پانتاں نوں سمیتر رکھو تے کوئی وی جھریاں نہ جٹا کے چیک کرو۔ یقینی بناؤ کی <hesitation> پیکونٹھا وِچ کُجھ وی نہیں اے۔ <hesitation> اور صحیح تاپمان تھرموسٹیٹ تے اوہنوں دیرے دیرے استری کرنے لئی کرو۔ تُوں پنج تو دس منٹ تے تُسی محسوس کروگی۔ کی تُوں ہرڈی پینٹ <hesitation> آسانی نال آئرن ہووے۔